leddi Germany ni handi fu leddi de ɗi ɗo mari himɓe sosai bo himɓe mai ɓe ɗo mari al'adaji sosai, so ɓe mari nyamdu sosai ha wuro mai, aranni ɓe nyama liɗɗi sosai ha wuro mai ɓe ɗon naftira be liɗɗi be kusel, ɓe nyama bana indomie be taliya, ɓe ɗo yara bo bana mbal, ɓe ɗo yara shayi sosai, wo'di bo ɓe ɗo waɗa bana meatpie ji ɗo, je nyamdu ɓe watta be flour be kusel be liɗɗi ha nder ɓeɗon bo nyama bana ha'koji sosai ha pelle mai.